Uun yanduu ndunguu iho jun iho precio, tendio jun ha ateye ujun kaxchi yiyavi cincuenta yiyavi xhii yavii udiko eun yiyavi onidiko, yiyavii uun ciento yiyavi uu ciento tendio iho yingui yen, uju ndije iho onder chingan nguei iha yen jun kachini uyejun yavii iha.